Kartoshkani turli xil usulda pishirish mumkin. Qaynagan, dimlagan va qovurilgan kartoshka. Qaynagan kartoshka bu juda ham foydali hisoblanadi. Qovurilgan kartoshka esa bu eng zararli ovqat turiga kiradi. Dimlangan kartoshkaga keladigan bo'lsak u ham foydali ovqat lekin kartoshkani judaham ko'p istemol qilish bu sog; liq uchun juda ham zarar.